Babé gujéék gaan nak ikaan mé niŋa go nirooŋ, go goomé énaaf. Néni furi futiiŋ, injé bénaaf yo yoomé éruk; bébéét émano yayu ifaak, éwato écé babu bujaal babu nunaaf bo imbi akoñahoom ajoow acaal. Néni acaal afaak émano yayu yo béhank. Naan nak éhaal mé jijoow jiteer yo jitéék yo tout jifaak jiŋoruyo jibang sindo; do émano yayu inja jiŋa mé jirooŋ.